To asake tsiyahiwun amma gwahi tamma, mami didahi <noise> kyiyakafu fiba suma ninati fazigahusim fasinorinni fasina hambabam fasina hambadu abunatlemmau to inna lokaci bafabai washasham wan dibuhudi wanki kagato fiyataradawahi yah u kwatla waiyidira apiyata to lokaci bafi digabu fakwaninafaika to fido rayuwa bubazitil to dato lokaci bahafabai washasham sobihu dai inna wihamka to fifamanan banzihu fasude subu gyaruniyai sibadu fi famalu <noise> timarahuwi can badu tima sadadau, famanaludimarahudo <noise> cam badutuma sadadau. Ko mainihu fihufiyalu fanima sibabam amma fidigabu kofa zi gahubanzihi dota yukofa fidai fiyalu duhanbada tlimka fadidahi don ti banzihi timawi nbadizai vunusu docamma abazinti kolokoci bamirarau kwavara fibod zihika irin bahiyecanabazinti wanki to fiya camacamau tayukadibuwa damanabane ecana bazinti todagata yuma fazuwa abazintai ssai fasu fido sarakan nomajika fabukusudo buzi nti to nasuma su zuka <hesitation> nazu saba zinti jika. Nazigakasu sibugyaruninai dimanama radocunba dimanandaidai kullum dai amaru hin kwanaya kuma kuma ta nadaimau. <noise> konamara atadadidadunau nadazayaki dida dimatu to har atasarakan moma nazinaruya wbai nakwa zinaniyau baikafa tohindaihina dagayasudi mukumadabizzarafa yinsi timuku gyarya kowai yeki abutadimaraji <noise> kwozarahuka gilmoyijikim madabihira bahitahu totakazafahli baika to fabasu matakina kwahikajikai tinata abazintitahu harbuwaka sar kan noma harfaza fa libai to fabuzaisu rayuwajikai to mi kamin mibuwama mibi zuwau mizuma libu mido ser akan noma ji zuwaka gar gajiyanama to harbu kiconaki mimawituwak <noise> mideziraarayi mau kwa pamidima sibabam. Inna shaura hambadi shafaewanka to midai docamma timakajika yinai diburama didaɗa busahima cam matu mida dimakute katsini harmizuwa tlin wutliminimasiba diji diya kyarma to mundai murin digituwunjika mamundabi digau dan innagin mubumasu dobuzayaki jikinan mundai munataza rasauratiru fibafido kaipuku to fabura kalpuhu de cantsikatsina badabi gasa a yinsi fulafaba lalyuba ecan badu dima wankau, kamata nama canbadaji piya can sibu dimabadakiki marahitlinu fitlaifadiya yarahozihinakerisa to fiyamarahanbabam kwapaadihu awutlim ni <noise> anina fakaja diya yarahenifaika to fima <noise> wutliminihu gabizadivahihu. <noise>